Aguna freetime nalo ka pekosoma, kai lao aiaini kai lao fishing kai loa aniani kai lao kai lao ma iala kalo nasima ela aguna freetime. Kai nasima, nasima, nasima taka solama amatai taka solama, ela aniani atoro aatugu dipalama niani, paparataim nalo anua papara dipa lauma dipaua imani iala mani peko ela aguna free time ai, aguna way namini free time kai alo aiaini eh iala kai nasi kai lauma. Eh ia weekend eh taka amela peko, kai pekosomadia, kai nasi, kainasi paparataim kai tu, tu, tu, tu ela kai lauabanima. Kai lao ela kaua inau domala iala kai nasi elai losolasoma kai nasi, ela taka solama papara inau kalama aniani aguna free time muai papara anu dipalama kaisi, paparataim dipalama kaisi kaisi kaisi dipa arausu ela aguna free time la eh ma. Iala kakagogore are paparataim ela iala ita kabakaba kai eko italai haus kukuai kai mausu, ela aguna free time iala taka gomo waiwaina akaka gogoredia nalo iala losola kai nasi, kainasi, nasi, nasi ela inau kai tusaga kai akamanusagu oh ala nasi nasiegu kai aru nasi, nasi nasi taka ioua taka lauma ela kalama ani ani ani ani ini siamela beau kai aniani kar arausudia iala anua dipa kaisi inau kai aniani, papara ela kabakaba dipa tusadia papara kai aru teredia ela aguna free time namini io tutavala, pe sakaiau. Kaua ina kai aiainiegu kai aiainiegu, ela ia kain pataloua kai alo. Paparataim taka pepeko ka aru sosobi, sa tara uala kalo aru kosi egu, uala papara taka kosi kai solama paparataim tadipa peasa kai teredia paparataim inau imandi mampa anidia paparataim kai teredia. Uala ela kaka gogore paparataim ela ia patalo kai kakasiegu, kai sosola egu kalama aiaini, aiaini, aiaini papara taim. Iala kai ameluidia paparataim ualu ela la kain ameamelu kai ani aniegu. Paparataim kai irudia anua dipalama kaisi are paparataim takaua kai ani ani taka lauma dipaua ah- ah iala aikala ela kai lau taulo ela aguna freetime ani sosobinai nalo. Agu free io taka aru alo io ialai kai lao aguna peko. Oh iala taka lo nasi ela kai lauma nalo, kai solama, solama, solama ela ka ini patalo rausu ela kai arausudia. Paparataim ela aniani paparataim kai aru aioidia egu paparataim. Kalama iru kabakabai paparataim nalo kai aniani nalo, ela, ela ia kain pataloua kai allodiaegu u, raremaisodina raremaisodina o akomala aikala ela aguna tu nalo na ela umado free time ela umado uwakagu ela umado taka aru lalauegu ualu kai apu koi kai lauma kai banima, kai banimu kailama kikiu. Kikiu ai lago kai lama mausu nalo aka aniani paparataim ela kai mausu.